Eh! Maro gny biby mahihitsy na mahiratsy fa ny tena hitako mahiratsy aloha de alika zay, piso, vorondolo, ahh voro, misy karazam-boro sasany koa mahihitsy.